Kur mendoj për kulur e zezë, më vjen në mendje eleganca dhe rafinimi. Kjo ngjyrë shpesh lidhet me ngjarje formale, si veshjet e mbrëmjes ose ceremonitë, dhe transmeton një ndjenjë fuqie dhe autoriteti.